Kô aminjô i za vo mahafantatra oe misy ôlo dimy ande hinagna amina avake ai, <hesitation> zegny oe efa trente minute ake fogna anagnako ai de <hesitation> tonga de vary amin'agnana fogna donc hanigny ataoko aminjareo fa za efa tsy ahavita ikarakara raha marobe.